هل تفضل أن تكون لديك القدرة على التحكم في عقول الآخرين أم على علاج أي مرض؟ ولماذا؟ أختار القدرة على علاج أي مرض لأن الصحة هي أغلى شي يملكه الإنسان، وعلاج الأمراض يساعد الناس ويخفف عنهم أما التحكم في عقول الآخرين، فهذا يعتبر ظلم وتعدي على حرية الناس